निताळ आनी कमीट कमी वस्तुंची आलमारी दोवर्पाक खूप जरूरीचि आसा। आताच्या काळांत जेतूं लोक फक्त बरे बरे कपडे घेवून पोरणे तशेत दोवरून कपड्यांच्या ढिग करून कचरूं कर्तात जेतूं पर्यावरणाकै खूप नूक्साण आसा जेंच्या खातीर आमी आमची वेळां वेळ आलमारी साफ आनी पोरणे कपडे एक तार <hesitation> झराशेर घाळून सॉप॑ग जाय न्हाळ्यार ते काडून कोणायकय गरीबांक दान करून जाय आनी मागीर आमी आमची आलमारी निताळ दोव्रू॑ग शकत॑व। आशे कपडे घेव॑ग जाय जे भविष्यां परत परत खायचाय प्रोग्रामाक घाळू॑ग शकत॑व।